torfhúsum í nýju ljósi sem nú má sjá í eynni Gróttu

var opnað í Gróttu í byrjun ágúst sýningarverkefninu er ætlað að endurhanna

með tilraunum ólíkra listamanna og hönnuða það voru dyr á milli gamla bæjarins og hlöðunnar það sést fyrir þeirri hleðslu en grjóthleðslan sem er undir í hlöðunni hún hefur ekkert verið hreyfð frá því að afi kom hingað þetta hlýtur að hafa verið alveg gríðarlega vel hlaðið verkin eru sýnd í sögufrægum byggingum í Gróttu þar með talið ráðagerði fræðasetrinu og vitanum við árlega er haldin sem sagt skrúðganga þá koma allir saman sem vilja og við reynum að fá sem flesta svo koma gítarleikarar og píanóleikarar sem spila stundum á tamborínu eða sumir á

bara

kemur og labbar með og það eru fánar og við reynum að hafa þetta sem skemmtilegast er hátíðin í ár eitthvað frábrugðin þeim sem á undan komu svona aðeins að breyta til frá skipulaginu sem hefur verið síðustu ár og kannski að hverfa aðeins aftur til

þegar hátíðin var á mörgum stöðum áður en Harpa kom til sögunnar þannig að við erum að dreifa okkur svolítið um borgina og kannski eitt sem er nýtt núna að okkur langar að ná til yngri hóps fólks sem er kannski ekki endilega að pæla í

laugardagskvöldið frá ellefu til eitt þar sem Una Stef er með sitt band og líka alveg rosalega skemmtilegt dúó frá Englandi sem heitir

og það eru engir stólar sko það verður bara að koma og dilla sér í takt við músíkina þá djass hefur alltaf verið tónlist fólksins og

hérna í gamla daga og

ég veit ekki einhverjum árum síðan en hefur verið á alveg rjúkandi uppleið og það er mjög mikið af ungu fólki til dæmis sem er komið inn í senuna og við sjáum það til dæmis í dag að það verða alveg ég held að meirihlutinn séu ungir blásarar ungir trommarar og

ungir spilarar með gömlum

ég held að þetta sé alls ekki deyjandi listform sem betur fer

eru kannski einhverjir sem halda að þú þurfir að hafa mjög

þroskaðan og raffíneraðan smekk til að kunna að meta djass er það svo nei þú þarft bara að vera

til að fíla djass djassinn er náttúrulega svo margþættur margbreytilegur og þú mátt fíla eitthvað innan

ekki annað og við erum að vona að fólk geti svona fundið eitthvað við hæfi þess má geta að fjölmargir tónleikar

flutningur hefst á sunnudag ekki lengri í kvöld við þökkum